ہومیڈیفائر کیا کرتا بولے تو، وہ ایک مشین رہتی جو پانی جو رہتا تو اُسے شبنم، اُسے ہوا میں بدل دیتی۔ بدلے کو پُورا اس میں چھوڑ دیتی اپنے آس پاس۔ تو کیا ہوتا، اس میں پانی آ جاتا۔ جہاں نہیں رہتا، شبنم کی کمی رہتی، رکھّا سُکھّا رہتا، وہ ویسا نہیں رہتا۔ تھوڑا سا اگر سوندھی سوندھی بولتے نا، ویسا والا ہو جاتا، مویسچر آ جاتا پُوری ہوا میں۔ تو اُسے کیا کرنا پڑتا، تین چیزوں سے ہو سکتا، یہ تو الیکٹرک سے ہوتی۔ دوسرا سٹیمر جیسا رہتا، وہ سٹیم کر دیتا، جیسا پانی اُبال دیتے، پھر دھواں دھواں آتا۔ وہ سٹیم رہتا تو وہ پُوری ہوا میں پھیلا دیتا، ویسا کام کرو بھی۔ اور ایک رہتا کہ اُسے اچھے سے صاف کر لینا پڑتا۔ صاف نہیں کر لی تو، نہیں تو فنگس لگنے سے پُوری ہوا بھی خراب ہو جاتی، اس لیے بار بار اُسے صاف بھی کرنا پڑتا۔